Anum suru nzea nta ra doo ake maa bha re hor ma nire. saa bhintaan bhushio nzia maa o nzia saa sạạ bha rehor isoo hin roobo ma mo naang otomo san taan bhushi fere mbono bhinang bhanyi aevubee ngwa, gwa harara bhayayaa rehon bha aharara bat odoo bha humono ora onaa bhanyi aero bee baa re aufe abhovenevene fara bhodemano ma humo ashi saa paa bha reho isoo ozeree. Saa michaa higwa gwa. sạ chaa igwa si re ora igwa ikporoo hizee bo aro igwa se ara saa mi reeb okoo ma naa bhi chas si ọ saa mi chaa si mbhoroi re fe re saa nvinene bhi yaare si bhi nasng ivu aesạạ. bhe naang ivu aesạạ bhi taa no. saa bhi taa fe mboroo hiso hinzeree hiso saa inzeeree aru. nkuaru nang bhanyi aerobee bha rohon bhoibhoi nfene ngwa. bgwa beee ra ru mo nang hiso hinrobharoho ma sang naa mka mbaa ru hiso sain bui bha ahoraa ara bhove faa saa zee nta nang shi ara doi abuche maa hevumavum re ora ntaa tam bhu shio. Nda naa ivi asee mani re bhitaan o nfene nang bhanyi aerobee bhaebhai ba na bhi gwa mo nang hiso hinzeeree gwenne ara bhoven faa bhuzee nta ran shio. Ozama saa shi bhevenevene baan jen mani saa rara zee abare bhuwong bha zabho hiso hoku veriveriveri o zo monang anum bhi haanana nto ja saa nang haa mama anire bhuntaa bhushio bhin gwa bhanyi aevobee bhinang ivi aesaa bhin nang higwa saa sạạ inaam bha rofom nta na bhi chasi mfi evere bho ara ezen bho bhoven faa saa unonoo, so eja je taa ija ivivi ora eja aothere abhazio o thera roro nu etoma je kahakaha, atheroro onoo bhoven aobee ha naa, oro itune aobee hatum avva osomesaneo vaa onoo aisoo agwo bhara zeebho and saa nani onyi mma gwo ara ete aguo otom o gwenne mora eja jee taa ije evivivi onang anu hesaree etoma agwo saa nyi mma gwo ara ete agwa otom ara mma gwo bha ramaadon obhazio ara mma gwo onoo gwa taa eja jo noto ovaa bha unwe obhazi bho daa